في أحد الأيام، عثرت قطة فضولية على قلادة سحرية في زاوية قديمة بالبيت. أول ما لمستها، بدأت تشوف الدنيا بشكل مختلف، تسمع أصوات البشر وتفهم كلامهم. قررت تجول في الحارة، تتعرف على أسرار أهلها. لكن كل ما اكتشفت سر، كانت القلادة تتوهج وتنبهها أن الفضول أحياناً ممكن يسبب مشاكل.